nda bwa man nga nga med yogo nika mukha nga onin nyiwa, nda yogo bwa maga buhar hande, nda bwa mirari nga wan hazu, nda mi ngehizu.